اسخن المكواه كويس و افرد التيشرت بحيث انه ميكونش فيه حته متكسره خالص و أبدا ادوس بالمكواه علي التيشرت لحد ما ينفرد كله.